En kidii xuu doña uxika uxi ján uxi o'on jan kidii xuu chindakoxu las siete ján, pero kuu kachi kuu kachí taka tee iñii ye'e una onre kuu onré kidinró, nakova ndon nrutuu chi onre atuu kidii vanro ho na uninro kidinro nduu, atun nanderu atuu iho ñio kanrado unido kidinró.